Nah hewan yang paleng aktip di malam ahay tu klaho nah ngape klaho klaho tu kan men siang ahay ye tu galak tedo siang ahay tedo kan malam e baru aktipitas kleho cek tu kan nah ngape galak nian men kite men di doson tu kan siang ahay tedo be malam begadang tu galak di omong umak tu kan ay ngape cak klaho kan karne tebalek siang jadi malam malam jadi siang kan aktipitas nah klaho tu galak nian ini amen depan uma tu kan karne depan uma tu ade buah pohon jambu kan nah di jambuk tu galak nian klaho tu makan jambuk kitek tu kan makan jambuk kan belubang galek men e makan karne men yang dem dimakan klaho tu pasti dak dimakan wong lagi ataupun di jual dak kan laku karne ape takot e nularke penyaket cak tu kan nah apelagi dang mosem dian e mosem dian tu potek dian baru nak kleho tu biaso galak nian di kucak klaho tu kan di rontok e klaho umban galek jadi kadang dian asale bungeke banyak kan geleran buahe dikit karne itulah klaho galak nian nganggu malam ahay nah Klaho kak pulek biaso e tu ade sebagean wang tu galak di makan ade sebagean klaho tu pacak dimakan men wang tau ngolah e biasoe di makan dimakan kan ngen pulek klaho kak galak nian e tido di atap uma di atap uma wang kan uma uma yang dak perna di tunggu lagi nah galak nian klaho tu tinggal diam disitu mane tu embau e tu cak mane kan nah ngen yang nah ngen pulek yang galak kleho malam ahay tu sapi sapi tu galak pulek malam ahay misal kan wong di doson tu kan biaso galak melor melor ji wang ini kan e use men jingok sapi wang kan men nak ditembak itu gek tegenti kan cek tu nah tu la sapi kan galak keluar malam borong pulek bororng tu ade sebagian borong tu yang galak kleho malam cak borong antu nah ku tu dulu pernah masang jareng kan di kebon masang jareng borong maseng jareng borong bentang kan kire ku ini pasang an kami tu pasang petang kan masang petang nah jingok e tu pagi gisuk kan dapat dak borong nah jadi dem di bentang ternyate pagi gisuk e tu yang dapat borong antu Nah borong antu tu besok e tu dan besok pulek ini ape kak melepas e tu susah karne nyangkot galek kan di jareng jareng tu medah jareng nah ngen pulek hewan yang galak kleho malam ahay tu bencak nah bencak tu galak nian ape lagi wang ade ini e nah ade bencak pulek way bencak tu galak nian malam ahay apelagi ini e kitek ade reban ayam reban ayam way ati ati nian galak nian bencak tu men malam ahay kitek dang tedo kan galak makan ayam makan anak ayam kadang tu abes nian anak ayam tu dimakan bencak tu makan ayam